Igga mi defa mi ñaama to wuro, ko mi ñaamoyta to defirdu luumo. Igga mi defa ko mi ñaamata, ko mi yiɗi, mi ñaama to wuro, mi defira ɗum no mi yiɗi, mi waɗa ko mi yiɗi to nder, ko mi yatta luumo, mi sooda ñaaminda ɗum mi annda no ɗum joongira, mi jooɗoo mi ñaama ɗum.